تختلف الحياه تماما طبعا نتستخدم الشموع والفوانيس للأظاءه نعتمد علي مواقد الحطب للطهي ،عشان نحافظ علي الطعام ،نختار الأطعمه القابله للتخزين مثل المعلبات والفاكهه المجففه ،أما بالنسبة للترفيه نقرأ كتب أو نمارس حرف يدوية ،نستغل ظوء النهارطبعا نعمل في الحديقة او نجمع الأعشاب الحياة بتكون أكثر بساطة وأكثر هدوءا أكيد يعني.